Ie lao doake waile dola iyana mo le dosaupa yele mo lua yele ka iluwa yele nena hole se mi taimi hamoa demi taimi ladi nekewa le lai iyanamo lehole sai sepu <hesitation> nehi yele. Api yami mau le mata minemata mi tuhalu de min elu hapiasa mo le pai lete lete <hesitation> sepulu. Nau le de ine hade akui se mamau ini alu nana koli tina kemuli apola apeu adai ane pelua lili pelua pekai mo lita ne'o de sai sepu <hesitation> an ali lu yele.